بیس بولے تو صرف ہنی مشین نہیں، ان کا اصلی کام انوائرمنٹ کے لیے فُل امپورٹنٹ دیکھو سب سے بڑی بات، بیس پولینیشن کرتے مطلب ایک پھول سے دوسرے پھول تک پولن لے کے جاتے پلانٹس کو سیڈ کو اور فروٹس بننے میں مدد کرتے اگر بیس نہیں رہتے تو فارمنگ، فروٹس، ویجٹیبلز سب کا پروڈکشن آدھا ہو جاتا دوسرا کام، بیس پلانٹس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے فلوریشن اور گرینری کو سٹرونگ بناتے جس سے ہوا فریش ہوتی، اکسیجن ملتا اور کلائمیٹ بیلنس رہتا بیس کا پولینیشن کی وجہ سے اینیملز کو کھانا ملتا، جیسا اُن کو ملتا اور اینیملز کو ملتا، سب کو ملتا مطلب پورا فوڈ چین ان پہ ڈیپینڈ ہے ہنی تو بونس گفٹ ہے یارو اصلی کام تو ان کا ارتھ کا بیلنس مینٹین کرنا ہے